Guɨraranga rangaguako jeta otɨvɨñe oyoavɨavɨ reta ipuerera oi jeta yaeko guɨra reta ñoguɨnoi opavi oyoavɨavɨ reta ipuere vaera oyemomgui reta jare jukurai oyendukavi jare jokua amoguë oime yave iyembokate japisare jaera jokua reta oipuru jetako ñoguɨnoi reta